बिल्कुल, ज्वो सच्ची खुशी चि स्या तुमते पिड़ा बिना नि मिलि सकदि। जबार तक तुमते पिड़ा नि व्होलि। जबार तक तुमते के चीजो पता ही नि चलोलु। तबार तक आपते खुशी कख बे मिलेलि। जब आपते पता चलोलु कि आकाश, आसमान इथ्या दूर चि और तौ पोछणं कितना मुश्किल चि, जब तम तौ पौचाला। जब तुम ते आसमान ते पकड़ला। तब तुमते पता चलोलु ना कि तुमारु, तुमरि ज्वो या अचीवमेंट चि यो कथ्या बड़ि अचीवमेंट चि। त यि चीज त करदिन छिन मेटर।